Kwtal khe saimanmani jesa phano manwi no saimanmani abo yungsimung bigyaan tei saimanmani kok o belai kheno kok salaijak. Khoroksa khoroksa sakha kebo kebo saimanmarok wngwi mano hwnwi tei baksa baksa khe bebak saimanmarok wngwi mano hwnwi poito khlaio. Lekhani tei rungsunk mung kok kubui 2 plus 2 to 4 hai abo belai kheno thik hwnwi nukjago tamni hwnba abo wngkha surungmungni systemrokni sakao. Tamokhe kwbangma saimanmarok khairokma khe bwsakni swngcharni kokno twiwi naimani tei saimanmani sakao shungjak khlaio abo wngwi mano. Bigyaan ni saimanma udhahoronni bagwi fhunukmung tei wngwi mano ni sakao jora jorao swlaijakna bagwi phuarjak. Practice o chwng langmao lama tubuna bagwi tei chongmung narwkna bagwi tabuk sai mani ni sakao depend khlaio aboni slai.